آ، واریاہ جاناوار ہیکن باقی آوازن ہنٛز نقل کٔرتھ، تہٕ تم چِھ یہٕ مختلف وجوہاتو سۭتۍ کران، یتھ منٛز شٲمل چِھ: ساتھی متاثر کرُن، سمأجی مواصلات، مدتہٕ تہٕ باقین ہنٛد مطالبہٕ۔